نعم، عشان نحافظ على صحتنا النفسية والجسدية ونقدر نوازن بين الشغل والحياة, شي مهم انه الشخص يكون يومه متنوع بين الششغل والعبادة وزيارة الأهل وشوي من التسلية والرياضة علشان يحافظ على نفسية متوازنة بالكامل.